Bueno ehh te mayo kunió sa'ayo controlar maáyo nava sa'ayo elegir in éxito ja kaányo suan te nava kuú sa'ayo yuan ku ichi kakayo yuan ku ichi kin'ó te sa'ayo ni'ó ja kuni ɨnió.